˂hesitation˃ Fara fontry indray mandeha isan-taogna ake za mande amina dentisty zegny fô amin'ny ankapobegny ka fa marary nify, ndraindray miotaota girofle na mignana aôdy fogna fa tsy mandeha amin'ny dentiste, ka fa mandeha dentiste na mandeha mangala nify na magnambôtra nify izy ka mangala nify mety akeke amin'ny lera araiky ake lagny miaraka amin'ny filaharagna, fa izy ka magnambôtra nify ndraikindraiky lera raiky sy sasany na roa lera karaha igny